. ifa, ifad, inna, ubok, ubaragọn, <noise> ubarifa, ubaida, uzugejọp, jọp, jọp ma jẹng, jọp ma ifa, <hesitation> jọp ma itad, uzege jin, <noise> jin, jin, ma jẹng, jin ma ifa, jin ma itad, uzegẹnṫp, ẹnṫp, ẹnṫp ma jẹng, ẹnṫe ma ifa, ẹnṫp ma itad, <noise> ẹn+p ma inna, enip ma ubọk, enṫp ma ubaragọng, enṫp–ma ubarifa, ẹntip ma ubaidad, enṫp ma <noise> uzuge jọp, enṫma jọp, enṫp ma <hesitation> jọp ma jẹng, ẹnṫp ma jọp ma ifa, ẹnṫp ma uzuge jin, enṫp afa, enṫp afa ma jẹng, enṫp afa ma ifa, enṫp afa ma itad, en+p afa ma inna, ẹnṫp afa ma ubok, enṫp afa ma ubaragong, en+p afa ma ubarifa, ẹnṫp afa ma ubaided, enṫp afa ma uzugejọp, enṫp afa ma jop, enṫp afa ma jọp ma jẹng, enṫp afa ma jọp ma itad, anṫp afa <noise> majọp ma <noise> inna, enṫp afa ma jọp ma ubọk, ẹnṫp afa ma jop ma <noise> uragong, ẹnṫp afa ma jọp ma ubarifa, enṫp afa ma jop ma ubaidad enṫp afa ma jọp ma wzugejin. . ẹnɨp afa ma itad, ẹnɨp atad ma jeng, ẹnɨp atad ma ifa, enɨp atad ma itad, enɨp atad ma inna, anɨp atap ma ubok, ẹnɨp atad ma ubaidad, enɨp anna ma uborạgong, enɨp anna ma uzegejin enɨp anna ma jọp ma jẹng ẹnɨp amaa ma jọp ma ifa ẹnɨp anna ma jọp ma ubaragọng ẹnɨp anna ma jọp ma ubhaidab, enɨp anna ma jọp ma, enɨp anna uzege jin, enɨp <noise> anna ma jọp enɨp anna ma jop ma, enɨp anna ma jọp ma <noise> itad enɨp anna ma jọp ma inna enɨp anna ma jọp ma ubọk enɨp anna ma jọp ma ubaragọng enɨp anna ma jọp ma ubaragọng ẹnɨp anna ma jọp ma ubarifa, enɨp anna ma jọp ubaided ẹnɨp anna ma uzege jin enɨp anna.